ʔʰe ʔʰawqam ʔuaʔa raʔanan qut do. ʔawqam qut le ʔʸawq. ʔa sonoon ha le ʔa, ʔa sewi ha le ʔa, nenden ʔawla le ʔa bo ʔhaibane ʔko l'e pola ʔawq'a suu dadoom. ʔawq'a suu dil oom. ʔen sʌai re ʔan secretary rana qut do, ʔawq'a jo woo mao biti nanon.